<noise> आफ़न पढ़ा पड़ता पड़ता लगे के आफ़न याद हो गया। तो आफ़न कई करा के छाव जी भायला से खेवा के यार तू मैसे इ किताब से पंच ले। अर ऊ आफ़न से पुछेंगौ अर एक आपहने नि आया तो। तो कई करअंगा। तो आफ़न उन किताब ये फेर पड़ंगा। अब तो हो गया हो गा याद <noise> फेर खेंगा के भायला तू मैसे पुंछ ले यार फेर ऊ पूंछ गो। फेर अपहाने नि आया तो। तो असा इ प्रकार से संशय रेवे अपहाने दिमाग में। <noise>